כ'וואלט גענומען <hesitation> פארשטייט זיך מיין בוקס און מיינע סופלייס, די זאכן וואס איך דארף עכט פאר סקול, <hesitation> מיין טאוט בעג און אלע מיינע וויכטיגע זאכן. כ'וואלט אויך גענומען אסאך עסן און טרונקען און פארשטייט זיך כ'וואלט גענומען ווארד סורטש מיט סודוקאס מיט אפאר זאכן וואס כ'קען טון ווען כ'בין בארד.